फुसफुसाने का मतलब होत है। बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करन। ए फुसफुसाने का मतलब हँसने से नहीं समझो जा सकत है। काहे की फुसफुसाने में बहुत धीमी धीमी आवाज़ आवत है। जय को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होत है। जय सिर्फ दो व्यक्तियाँ के बीच की बात होत है। जो धीरे-धीरे एक दूसरे को बताई जात है। तो फुसफुसाने का मतलब होत है धीरे-धीरे बताना।